Efom obi na epɛ dɛ eserɛ bͻnfafir a, odzi kan, ͻwͻ dɛ ekͻ nyimpa no hͻ na eka kyerɛ no dza oesi pɛn a annkͻ yie no, afei ͻwͻ dɛ ema nyimpa no hu dɛ enuu woho wͻ dza eyɛe no ho. Na afei, kyerɛ nyimpa no siantsir a eyɛɛ dɛm na iwie a na aserɛ bͻnfakyɛ. Nyimpa no gye pen dɛ ͻdze akyɛ wo a, ibotum ekyia ne nsamu anaa ayɛ no atuu.